أحاول أغير أسلوبي، عشان أرجع جذبهم، و <hesitation> أخليهم متفاعلين. <hesitation> أقولهم، شباب ايش فيكم، شفت إنكم شوية مشغولين، خلونا نغير الجو. شوفوا راح نلعب لعبة صغيرة أو نطلح- نطرح سؤال، اللي يجاوب، أو اللي يحصل على نقطة أو هدية صغيرة، مين جاهز. okay خلونا نطلع برا شوي نتنفس هوا وبعدين نرجع نكمل الدرس. لأن لازم تركزون اليوم، هاد الدرس مهم عشان الاختبار الجاي.